Iu si mi mittissiru a scegghiri tra aria condizionata o quadiatura, senza pinsarici tantu scigghissi la quadiatura. Iu sempri haiu suppurtatu megghiu lu caudu ca lu friddu. Quannu la stati c’è caudu, basta mettirisi a la umbra e si sta boni, ma cu lu friddu si ‘un ti metti vicinu na stufa ‘un c’è nenti ca ajuta.